اللغة الام لامي واجدادي وجداتي وكل اهلي من امي وكل اهلي من بابا. هي اللغة العربية وكلنا نتكلم باللغة العربية ونتقن هذي اللغة. واكيد مفتخرين ومعتزين بها وطبعا بالنسبة لامي واجدادي ما في لغة غير اللغة العربية اللي يعرفوها.